Anisan'ny toera be ora io Indonizie io la misy ny fotoa mafana i fe misy ora. Fa lafa tonga avao koa ny volan novembre igny la latsaky avao ny ora isanandro-isanandro-isanandro-isanandro la ora mamata avao.